Izy koa ohatra hoe nagnana sambondangitry za nande any ambony be amy davôlagna agny misy hagniny misy sakafo misy rano higiahana ny raha andaniako fotoagna akagny voalohany le antondiako any izy koa zah nisy antodia tany izy koa tsisy moa asa ohatra hoe manala azy zany mba jista hoe vakansy zany mba mahita foita.